Chini kolokma langma o tv tei music no yakarwui tongui manya. Chwng tv naiwui hayung hatai ni kok kwtal khwnai tei sai mano. Tabukni jora tv o kwbangma nangmani manwui rok naiwui swrwngui mano. Amo baade bo tv o chwng chini chamung tei tomung no bo hayung rwgui funugui mano. Tv hai no music bo kaisa chini nangma manwui. Music ni khwnatok gaan rok khwnawui chini kha no tonthok khlai mano. Tv tei music no lelama jora thuma jora tei jora katirwna bagwui belai nangkukma manwui.